um amfira vacuum cleaner ngam wurkinti kaccuɗun e nder henndu e ɓeydaal ura, e nder suudu ko ngureje ko inaage kuuɗu